komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld fjöllum við um framlag Íslands í Eurovision kynnum okkur bolludaginn flettum í

í krakka

lagið hatrið mun sigra með hljómsveitinni

verður framlag Íslands í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva sem haldin verður í tel Aviv í Ísrael í maí fimm lög kepptu til

úrslita í Laugardalshöllinni um helgina tvö þeirra hatrið mun sigra með

og hvað ef ég get ekki elskað með Friðriki Ómari komust í úrslitaeinvígi en það var hatrið sem sigraði helstu Evrópu spá Íslandi fjórða sæti í Eurovision söngvakeppninnar var Íslandi spáð tíunda sætinu þannig sigur

hefur aukið trú á því að Ísland sigri nú er bara spurning hvort við munum sjá marga litla á öskudaginn í dag er bolludagurinn og margir háma í sig rjómabollur af því tilefni bolludagur er alltaf á mánudegi sjö vikum fyrir páska bolluhefðin er sögð hafa borist til Íslands á seinni hluta nítjándu aldar frá Danmörku eða Noregi dagurinn í gamla daga var algengt að krakkar foreldra eða aðra í fjölskyldunni og fengju bollu að launum til þess voru búnir til sérstakir það er kannski ekki alveg jafn rík hefð fyrir því í dag í dag er þetta stærsti dagur ársins í bakaríum á Íslandi bakarar landsins baka á hverju ári yfir milljón bollur bara fyrir þennan dag það er fyrir utan allar bollurnar sem fólk bakar heima hjá sér þótt fjölbreytnin aukist með hverju ári og alls konar bollur séu í boði eru klassísku

alltaf

bækur eru jafn ólíkar og þær eru margar margir kannast samt við að eiga eina sérstaka sögu sem við elskum að lesa aftur og aftur við ætlum að fá að kynnast einni slíkri ég heiti Sölvi Þór og ég er tíu ára

mína norrænar goðsagnir bók um goðafræði alls konar sögur um hana goðafræðina geturðu lýst bókinni í þremur lýsingarorðum já hún er spennandi skemmtilegt og

ég hef bara svo mikinn áhuga goðafræði yfir höfuð og þessi bók fræðir mig svo miklu meira um hana ertu búinn að lesa hana oftar en einu sinni já ég er búinn að lesa hana tvisvar áttu einhverja

í miðbæ Reykjavíkur hefur valdið deilum undanfarna mánuði við skulum kynna okkur málið er lítið torg í Kvosinni í Reykjavík og á sér langa sögu þar var fyrsti og elsti kirkjugarður í Reykjavík þangað til hann var færður árið

átján hundruð þrjátíu og níu þangað sem

tók svo miklum breytingum og eftir seinni heimsstyrjöld var að hann gerður að opinberum garði í fyrra var byrjað að grafa fyrir nýrri byggingu á svæðinu en þar á að rísa hótel minjastofnun Íslands gerði athugasemd við framkvæmdina stofnunin sér um að vernda fornleifar og byggingar á Íslandi stofnunin lagði til í janúar að stækka friðlýst svæði þar sem hótelið á að rísa og mennta og menningarmálaráðherra samþykkti það margir sögðu að inngangurinn að hótelinu ætti ekki að vera þar sem torgið er það er til að sýna gamla kirkjugarðinum og þessum sögulega stað virðingu það þurfi að taka tillit til þess á reitnum eru merkilegar fornminjar það ætti ekki að hrófla við gamla kirkjugarðinum aðrir segja að það sé búið að fjarlægja allt sem telst mikilvægt og það megi halda áfram

framkvæmdunum fyrir tveimur vikum dró Minjastofnun til baka tillögur sínar um að friðlýsa austasta hluta

minjastofnun vill svo að allir á svæðinu sameinist um að gera sögu staðarins aðgengilegri og að það styrki mannlífið í miðbæ Reykjavíkur

hefur fjölgað mjög hratt í Mexíkó en þau ferðast þangað langar leiðir yfir veturinn og mynda fiðrildaparadís í skóginum við þökkum fyrir okkur